هطلع رحله لمده اسبوع انا واخواتي-او انا وصحابي-اما وعيلتي-وهعمل سيرش قبل ما اروح المكان دا-عن الاماكن الي موجوده فيها -اكتر الاماكن الناس بتحب تروحها-اماكن مشهوره زي المطاعم-اماكن سياحيه هعرف ازورها-اماكن هعرف اسهر فيها بليل-اماكن اروحها الصبح